إذا كان لازم أكون حشرة ليوم واحد, يمكن اختار أكون نحلة, النحلة لها دور مهم في الطبيعة, تنقل حبوب اللقاح, وتساهم في تلقيح الزهور, غير إنها تعيش من ضمن مجتمع منظم, وكل واحدة تعرف دورها, وبعد النحلة تقدر تطير وتستمتع بالطبيعة, بتزور الزهور المختلفة, ويعجبني بعد إنها قوية, يعني لو واحد ضايقها تعرف تدافع عن نفسها.